Saatuji cilli diɗɗi tati hen, e restogaji faranse hen, sinuwa hen e libane hen. Ɗii nii woni ɗi neɗɗo yehi ley muuɗun. Ɗi waawi taweede ana hiisoo. Jooni ka no sadu fuu kasindir mi e muɗum, eyyo.